Chu xi ꞌbema <noise> chu xi ꞌbema ngajnu ijin naña naña kju chitu kju ijin ndifue xi ꞌbema ijin ngajnu tangá naña xi ijin kui xi kunda niꞌya kui xi tsuya jande tsanga tsanga chu tsa xuta ꞌya ijin kjuaꞌi kꞌui kú ijin kuangatjenguire tsa tsa ndeje tsa burru ngatꞌa burrusa kju ndeje ndexichuya inche kjinejun kú ja kꞌia kjimangaju kꞌia kjimangaju ijin kui naña kú xukú chituni jande kú ijin kui chitusa nga ꞌbemasun ngakꞌa niꞌya nga ijin ngatꞌa ꞌbé nisen kꞌui ꞌbé nisenya ꞌbe tsamijande kú kui xi ijin xi mincha kjine kúu xukú ijin ndifue kui ndifue xi ꞌbemaya nganiꞌyaya tanga ja xanda kjinenga xiꞌa kju- kjukui ijin chjoꞌe xanda kjuatsikjienga kui ndifue kú ja kjutsajmi kꞌia kjue nañajande nga kjuakjindajo kjua kjindajojande ngata ja naña tjitsuya jande nga tsa mi chu tsa mi najmi chu xi tjima jande kú ja kuacha tsiꞌinga xu kú ndifue kjia je tsanga sakuñajande ja tjibiyutjenguire kú tsajmi ja kjuakjiné xanda kjuakjiné chjoo kꞌia kui ndifue kuacha ma nga tseꞌe kui chu.